Higasii yekukora nisabuni. n <hesitation> wenewooh, mnyumbah. nihii. hiveoo sabuni yawoogiza vinduu hiveo hisabuni yakura sufuria hiveo hisabuni yavisii hivosii hikufulia zinguvoo n <hesitation> sabuni ne <hesitation> sabuni nikufulia zinguvoo unyalah kandi wabagusilah mnyumbah nuakambagusilah kandi hunyalah kubagasilah zimesa. nivisagua niugilah mnyumbah. nindai sana chigirah. humikiri vinduu yenyekene hutumikirie. kurondekanah nisabuni. zikolah, hisabuni iv <hesitation> nahigasii hindai sana nenovenzoyoo mnyumbah tumikiria hili, inyumba yoyoyo hiroleke vulai hili. mkere kwambendi nzii tumikiria hisabuni ziyoosii hing'onyaa mmaisha ngange, hikufua sinyalah. nazinefulia dah! Yakuogizaa vinduu nyalah! Ngolere, gasii, indaii. dah! Yakukuriasufuria dah! Nanombah za kuriakifuria. niuvaah! Mkele. kifuria kiveza vulai. Kandi. mnduu. natwlah. hilah, havolah. guvaa mfano utanga kuigiza. vaandi ku, hisabuni neevenayoo mnyumbah, nigasii, indaii sana, inyallah yakwa mfano speshalii vana wakuzuzu yakura. igasii, yakuingiza vaaduu ikora igasii, indaii sanah. Vavekuu nokovorah a b c d dahv <hesitation> wamanyahkuu niikii niikii dahv <hesitation> wamanyah vuzaaa hisabuni ya omo noo ya vusii nieekugizah vinduu kwenyana kuvenanzwoo yahaa kuvunazisabunii kuiginah vanaa vetuu wamanye kurii isabuni zikolah gaah mgasii yosii nivakamanyaa kali visukaa vavoo vanene mavazie no navavoolah ligizwa namamah wag <hesitation> kwiri vinduu virangwa n <hesitation> sabuni undii azia avugilah hesabuni yokufuyah no omo avol <hesitation> niyakusigirah chigirah siyanyorah maiginzo malai dahv <hesitation> ku genyekana kuvenazisabuni zil <hesitation> mnyumbah nav <hesitation> na family kuvol <hesitation> vanaa vituu kuriiwanya kumikirah zisabuni hiziii kuvol <hesitation> vanaa vituu kwiri zisabuni zikonyaanga zii venevitengo zinyekana zoosii zikonyaanga zikolah zigasii ndalaah dahv <hesitation> kuu kuvenuvukonyi ku kuvenovulalalah gwigeze vanaa vetuu wakirii kidogo wavirukah wakor <hesitation> igasii iva kunyii kukorahgah niago geng'ine asante.